Kua jae tëtä Holanda, kuareta jeko momoere mbaetɨ yaikua mbate, jare yaesaavi, jaeramo jae, oïmeko aipo jaereta kïraï oesauko jeko omomoe iyɨpɨ reta oeya supe rämi